اه <hesitation> أعتقد إن أصل الكون، <hesitation> شيء معقد جداً، وصعب نقد- نجدر نفهمه بشكل كامل. في ناس يؤمنون إن الكون خلقه الله، وهذه وجهة نظر دينية، وفي ناس عندهم تفسيرات علمية، <hesitation> مثل <hesitation> نظرية الانفجار الكبير. اللي تقول إن الكون بدأ من نقطة صغيرة جداً، قبل ملايين السنين، واتوسع بعدها. حتى لو كانت الأبحاث العلمية تكشف عن أشياء جديدة، في أشياء كثيرة ما زالت مجهولة.